lokashi do ko hak lalambotko iko hakbunga toko kolshe zai ki miya <hesitation> ko kolo zaiki miya dama lokaci ko hatko gatkomi ei ko ina sha'awani yani tim ehko mantiti ehniyye ko mantisi amma na <hesitation> hatko ko nomko sibu a inabu dan kauso ka'a lokashi yo hatko lalambatkomin amma nadino sumbodi ko zanni toshikenan sai 'ya moɗi a fatanni katko saiko kfto yo yo ka billay yo iko amfani doshi amma nako gabno ya moɗi yo zinabu a iko uskabu sai a zafinkoma hak damuwasa moɗi amma gabno so zina to ehni wammi'i a ishenko uska doshi to dole lokashi doko hakbala ganjitko ai lokashi sha'awa ko ehtilinko amma sumbodi gola zanni ai moɗi ko ko gita eh sibu saboka'a Eiyoto na isosi saiko rakate nako sombodinko zunzeshe ze saiko rakate rutayyoto ai moɗi go gafayo yo doshi iko uska, na ikoti uskammi koiya ma a kolshe zaini amma naso zinabu gafsasi don ko hak bala katko ehmiya ko gagarum yanko ko gagarum 'yanko har sambodiko a a ditu sambodinko a'etinni ko enko ruta yo kamatabu ai zaibu dan kauso lokaci hak balaganziko konako duko a marshessoto kodo ga zafko bunga ku itu hiratku naku 'yano hiratku shikenan saiku watsetu leko eh billa banani koi ko'e billa banaku sima eh bill banani dikku kola zai hirtku gultig gommi amma na enko kaabu amma na enko kaami to lokaciya ko kola zai dan duk shawariso anki siyani laso zinabu ku kola zaitobu amma naso zinammi ko katkoma ko kolshe zai shawaritko wanse doshi ikotit uska koki bai zauko to yoto gafsi sara bolo amma naso zinabu yoto gita gafsibu dan sabogi zinabu marshe ke a 'yakzibu amma na yan ki aizinammi koiya ki marshe kishi, naku marshe kisi marshe kishi to doshi a iti uska amman amma naku marshe ki yakzinabu sai a eh tagiya a bari yoto amma nako gabko ehyo zinammi to iko uska sosai ki itu rabo eh yo zinabu saiko kiyaya si ehni zina ko gabsi sara bolo ko gafsi sara kunu amma ehni so zinabu to saiko da'eni kadama a ayebu don na ayatasi duko fofok ɓalo ɓalo wammi a zurati gamko gamya moɗi, a jura kanku yai zinabu amarsesi zai do? ku inmiya ka'e amma nazina lekoiya a ina shaawanni ki 'yani ma ai shawarse zina saiko gafsi sara bolo naso zinabu saiko ontotid bai nako antotid baimi'i kai katko to ko kolti zaiki yami sannan yak ko marshe kisi saikenan a inabu kauso nahinɗanko ki wande saiku lamakori ko aa mu lama tiya dongo munankobu amma kamata na Na billa korinmi to saiko marshe billa korinno ko ko itko riyatkommi shikenan saiko lamtu bono, nako lamtu bono nako lamno bano yawwa ko ditu ko hute a bono, nako hutammi sannan ko gaf ruratayoto duwar na itito saiko hinɗe ko'e duwar a duwar na ikobu dongo saiko eh monsum nako girba ki monsum saiko man billa yoko ɗaafa yoto itko kenan sannan na hinɗami saiko dam betu riya koa ko dambetu riyabu dongo bankobu